Süitmisõ pääle kulus egä päiv esiqmuudu. Iispäävä käü Võrol, sis lät vähämbält kats-kolm tunni sõitmisõ pääle. <hesitation> Kolmapäävä käü Viljandih, sis jälq Viljandi sõidu pääle kulus kah määnegi vähämbält kats tunni. A tõisil päivil ma hariligult ei sõidaq nii pikält, õnnõ müni puul tunni vai nii kulus pääväh.